Kua campana jaeko yeanduka, kuako fierro, jare öime imbopuka, kua oipotarupi oyeporu, jare opaete peguara ñapöröeni vaera, öime tuisa va, misi vavi